हाथी एक ऐसा जनावर है जो अपनी बुद्धिमान के लिए प्रसिद्ध होत हैं। हाथी की बुद्धिमानी स्मृति हाथियों की स्मृति बेहद तेज होत हैं। वह अपने रिश्तेदारों स्थानों। और घटनाओं को सालों तक याद रखत हैं। अगर एक हाथ पर किसी परिस्थिति का सामना करना है तो उसे अनुभव को लंबे समय तक याद रखना है। और अगली बार उसे परंपरा में बेहद बेहतर तरीके से पेश करना है। सामाजिक बुद्धिमान हाथी बहुत सामाजिक होते हैं। और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वे समूह के सदस्य की मदद करते हैं बच्चों की देखभाल करत हैं। और संकट में एक दूसरे का साथ देने में माहिर होते हैं। हाथी परिवार में अपनी भूमिका निभाने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करत हैं। और एकजुट रहते हैं। आवाज के जरिए संवाद, अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न ध्वनियों और शरीर की भाषा का उपयोग करत हैं।